'An 'de-di :nynor :dao' or 'wluh 'o :gwie: 'i weh, 'kpa 'de :gwie: 'i, :yee' :mor or 'da 'on or 'da ka :on no 'o :yee' 'an no-eh :yee' 'on 'de :mor or zela: 'on deh :gwluhuh' <hesitation> 'an no-eh, deh 'on :baa' zela-a 'on :gwluhuh' eh-: 'an to :dou'+ bo. :mor :on no 'on 'dei' yu-a 'jeh, :mor :on no 'an-a' 'yu, :mor :on zela: 'on deh :gwluhuh 'an mu :dou'+ bo :to, because deh :on za :mor 'on 'kpa 'nynor :yee' an study eh, :yee deh 'an-a'a: 'yu :daa or za eh-: an mu ya pobo-'. :yee' :mor 'on se-eh :dou'+ bo :to 'de deh 'ye kpa :yee' 'an yuba-a mu 'meh-', :yee' :mor or za-eh :yee' an mu-eh examine. So <hesitation> 'an 'de-di :doi'-: 'an-a' 'nynuu: 'o-: <hesitation> an-a' :dhororn' an po-a 'on 'an to 'o :dou'+ bo.